Mafi fark be nal amana wal iman finshan anam attiqasid be ha wa amin inda amana da ille kan miʼamil anam da miʼamil imana wakarbel deen belen amma nam ma karalbel deen minnasʼad inda amana wayamta nas iʼamunu ikhassudu be ikhdaru ikhudul shuqul fi bikana kula ilell nadum al karbe deen bas sahi al ma karbel.